Ea agona ka gabagaba nai ka inok iko'ore, naida a'ana kampa na aon imia ro'ava. Nana, aro'una kaunana ka thomas na. Inoku a'a gabagaba nai iko'ore a'anai igana ira'asi iga vanua na igana emai vavamai na ka aganana oape, igana iana abananai a'aenanai a'ana naida ai marai, oraonava e ada ura urameda aodadai, mara'i mara'i mainai. Igana a'a vavamaina osida inobo'o inobo'o a'anai rana ka eabimai. A'a vavamaina a'ana mai ena oveka inok ai iana ovekada ira'ugaga abananai. Inokai ivaonoa vava kama gana goarenai kama eboebo. Ea eka inok ai aonanai a'ana emai urameda vaida ai taonai gema ero, inokai ivaonoda inoku ai kaumaida a'a vani e ima a'anai igana gere'a igana, iga iga a'a dambi da eda kaparanai. Iga a'aenanai a'a e'eva e e'evada aodadai moagana ka moaga moagana a'ana naida ovekada arava ima e karakoi iabida igana ainida, oveka eka a'a agonai ana ovekada ira'u gaga. Igana eka inoku a'a thomas na ana. Tomas na a'ana avaonoa e ona omagana inok a'akaiva nai moagana a'ana vo'onia, a'ana naida mara'i mara'i bo'obo'o inok igana a'ana vairuna daka igavaria inokai ovekada io'onida, ah moagada io'onida inok a'aenanai iada gega a'akaivanai geo'ona emai naida kaumai koi iakaivanai iava io'ona igaegae a'ana a'a evomainai ovekada gemai gegana gekaokaina. Inok a'a oape na ero egana auna e eabia, auna eabia eka'ana a'a ovekana ka eka pasipasi, a puripurinanai e uinagae eka ovekana a'aenanai e eno ini ana moagana ero ovekada geakuna. A'aena iabia inok ai iauebo iga a'akaivanai iga iga a'a gereda <hesitation> varivarinada kaivadadai a'aeadina igogo imai igana a'anai <hesitation> alesi da ai eda ga vanuana geka inok ai <hesitation> ivenda, a'a moago moagana a'anai iada ivenda. Rorinai igavarida inok ivenda inok ai iada gega vanuana. Naida a'a kaivanai iauebo igana a'a geigeimaida eda rumada kaparadada a'aenanai vaiaruna ka io'ona. Vaiaruna io'ona igogo igogo a'a ere'ereda badidada a'aen boromaina eo'onimai. Ae boromana da mara'i ema eka'ana veauna ka bo'obo'o nana ivavaia, nana aveau aga. Iga a'a kaivana ko ai ovekada geogu boromana geo'ona aio egogo a'a goareda aodadai, ikaoaina igana ko ai naida marai inokai imekauaina iruia igana. Igana iebo iga a'a kaivanai gavana daka iakunia. Igana a'anai naida a'aena festi a'ana iamouru I kuku ani ro'ava boumainai. Inoku a'a iga igana a'ana gere'ana evonana, gere'ana evonanai a'ana <hesitation> ka agavaria, kukuna ka ia spia na mavanana be a'ana inokai agana a'abi ra'ana inoku urame da avaonoda oi urame isa a'anai kukuna a'anai ka kagavara. I'inana ega <hesitation> ka kukuani oun bouganai isa ania, inokai ivara ivara pepanai ero ve'o inokai ivara a'aeni iania. Iania noku i'ero igana gere'a bagan inokai vireo rumana ai eraviravi ai agona edio igana ai vigana rumana ika. Iganagere'a igana do ganado aonana ai eraviravi ai agona edio igana ai vigana rumana ika. Iganagere'a iganado ganado aonana ai <hesitation> au'a'una emai eka'ana esia ei uida e ga'uveni'u gaga a'aen ekarai'u mai diaremai, diaremai, boumaina iga iga rumanai ira'asi. Iga rumanai ira'asi a'anai Aida mai ai geaoga’ga’a, uida ikaurimu va ana ugana va aena, veo ika, igana va eda erea da ikau va, iabana a’anana nai, geva ava mai bo’o bo’o a’anana ai ravi ravi nai, tini bounai ai igana au age nai aenena iguru, iguru noku iero igae igana a’a vava mai na ena rumanai a’aenanai imia, iana mai eda gana nokuai ore da ekore ai iore sa, a’aenanai imia, geigei mai na esia, i’vnanai unuia, vugana a’ana ai an’a muida eda aogage ounanei inanai uma mia, noku ai a’aena.